في عمان، أعتقد أنه <hesitation> الشخص العادي بينفق حوالي من ثلاثين إلى خمسين ريال عماني إسبوعياً على الطعام حسب عادات الأكل والمطاعم. يعني تقريباً ميه و عشرين إلى ميتين ريال عماني شهرياً. طبعاً المبلغ بيختلف من شخص لأخر حسب الخيارات الغذائية سواء كان بيفضل الأكل بالمنزل أو الخارج واختياراته للمطاعم.